पेरू की पाक शैली दुनिया भर में अपनी विविधता स्वाद वा अद्वितीय मिश्रण के लिए जानी जाती है। यह देश सांस्कृतिक विविधता वा भिन्न प्रकार की जलवायु के कारण दुनिया में सबसे अच्छे खाद्यतााओं को एक मानो जात है। पेरू की पाक शैली में देश के आदिवासी स्पैनिश, अमेरिकी वा एशियाई परिवारों को मिश्रण में देखने को मिलत है। पेरू के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार को व्यंजन होत है। यह व्यंजन समुद्री तट पहाड़ी क्षेत्रों वा अमेज़न क्षेत्र से लेकर हर जगह स्थापित सामग्री आधारित होत है। पेरू की पाक शैली में समुद्री भोजन को प्रमुख स्थान होत है। खासकर ताजा समुद्री खाद्य सामग्री जैसे कि हो गई मछली शेलफिश और अनेक की पारंपरिक सामग्री आलू हो गया। मक्का हो गया, क्विनोआ हो गया वा ताजे फल पेरू के व्यंजनों पर आधारित होत है। पेरू के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन जिसमें से कच्ची मछली या समुद्री खाद्य सामग्री को नींबू के रस, हरी मिर्ची वा अन्य मसालों के साथ मिलाकर बनाया जात है। और अमतौर पर प्याज धनिया के साथ टेंडरों कुटीर वा पेंटा टो पर परोसा जात है।